Ntiki, tinana soo, tinana kuua, ya’a ichii este ya’a kuii, este tichii, yo’a ntilikaa, yo’a tinfuu pimienta este jioo, oregano, aju este. <hesitation>